Mi defan Maarori be takai ɓokko be liɗɗi jorɗi miɗo laara bo mi nyaman ngam himɓe amin haɗo yiɗi ɓokko ɓokko maibo to'a defi ɗum awati nyeɓɓe veli a wari a wati liɗɗi jorɗum be nyami toni har wala mo waɗi takai ɗo toni min on waɗi to mi nyaman